ممكن التنويع بيكون جواب منسف، أعتقد لأن في أنواع كثيرة وكل واحدة من هالأنواع لها مميزاتها، فيني أجول إن تنوع الموسيقى صراحة يعكس مزاج الشخص أو المناسبة، عندك الهيب هوب، البوب، الروك، الموسيقى كلاسيكية، الموسيقى التقليدية أو غيرها، فكلها أعتقد كويسة، بالنسبة لي ما أفضل شي معين.